Karazana laoka ndreka tilapia a, pirina a, de sarapoaka a, zanaka vily a, trozona a, dauphin a, masovoantoaka a, zopona, karapapaka, thon-gna a, de capitaine a de trident.